<hesitation> tɔ abin e kɔ sha na a jaiwi inte iyaa ece ni odé hane a shoa sheteo lafiya a a shete iban anɔɔ akele ashekɔ ime slin ni, a neke mbɔɔ ana kɔ inte iyaa ece ni ode hane a shoa shete lafiya a a shete iban anɔɔ akele ashekɔ ime sli ni. a neke mbɔɔ ana kɔ inte ni ode ko ni obé nite a aha bemi mbɔɔ a kpenɔɔ wur a kpea a neke ijii ahɔ iyɔ ituk abin sha abi wi, ni a ner sha abiwi aree ni ode hane ni e sha keshe shok fa koma ushii ushi u hin mine u shiu je ŋo a jeea ki doke iŋo u yaraa a teu o ushii ujeea a jeea ushɔk nihé jéu u hoca ni ushii u jeeu ka andorok ni ushii nio u tari ubaa iŋo uner e rushi ino ni udei a shei. a shu bin a, u bin a a hire eni inye u tari unɔɔ ni onyo ino u hanu ude ni u nɔɔ ino a ner shaabiwi ushiɔni ushii u hanu ude ni kukpa a ner sha a biwi. anyibɔɔ nyoŋ aneke. inte hweɔ ni esha aka hɛu iboo shu jeu heu iboo oneke u jeu u goshe kɔ u hɛu ino e le inceŋe hane a haka inyi imbɔɔ hepa aneke heu uneke u jer ɔɔke ni u heti a kui icbi A ba jaa ni iŋo u tuhe uneke amekeb iiboo tɔ abé ocome inte ne ni odé inte inceneŋ hane o shɔni iwei <hesitation> ubine e iye nyom ushu washa shui u bina a <hesitation> agui iwei ni odé hane inceŋhane in ma, ubine e iye u shu tuk a big hane a ni a kpea i a hide inte ni odé a taŋke inteegashe, ahana kóbɔɔ aneke, ha kuma haŋa a ni a jeei ni aneke ni a nahare iteŋgashe aha abema ashi iyɔ ituk nyoma sha shok a nyi ada sha abiwi a je a a haŋa ashi icer shi iyaa ba nyom abom a ni a nyii a da sha abiwi hano ashe u bin a kpea u she iye a bom, akele mbɔɔ a hari abikɔ u jemi mceŋ shʊu ni nite henɛke esha ke she kɔto ni age e inak keshe kau iram ni a age inak inge e inak abik a tahuu biŋe iŋo ni ushii iyee asha shɔk ino ni ushii iye ashe shɔk ni a ihai a ba be aa aeile ino a ba heewa eti okai <hesitation> tɔ inak eime i bane he ubiŋe ino ni ushii ke she kpenine? Iŋo uner o ushishi ku heeti mh mh, iyɔno a shi u yakpa amma heea anwe iŋo ko kuma jeaniu uri iyea nikpa ni a tuk u wɛɛ har u shui tari u túú o bɔk a gui u je hi ingee inak kebe jé a agbe ta gui esha age mak a sha kui inak a ba tua dé ni a hou ni a aba aba shar agui a yiki yir ni a tari a ayata a yikiyir kebe yata i imaa a tabba tar a yata he agui hano ni shi a tuk inak A jea tá a gam. tɔ ama hari im ne incenhane age e nak be ne icen a mek a ne ni ho odé oshe mbɔɔ ashebɔɔ ni eneŋ a sheta u shu je u jeu u nwe in ge e nak a tuk i inak ni a bine mo ni ushii a táhe u biku ni a ayea ma aba a bema a yea oye aba abema a hinca yea o oye domin a a tari a nyi mbɔɔ a hwa akps akai. dae she ino u bik haŋu u dok i ino u saa ma a tu a ada a gberko u biŋe e iye nyom shu washi na a shɔi ni ode nte m ceneŋ hane tari a mek ka tuk inte iwei una jeea u i je haŋ u tari ude ni u jeeoi i jee unɔɔ ni u shɔ onyɔ uhau tari ude ni uunɔɔ ino u kuu ni ushii uni a gui iwei ubuk u kuu ni ushii ma ni u gó guti uera u bana a jii ni a hou tɔ u shu gó guti a bin sha a biwi ha a ni a yaari domin in meeŋ a tori a yaara ni ushii ni a kó shá a. bin e ecak. tɔnubinne e iye tari u jika ni a jaai inte iwei ni odei aner sha abiwi ke feŋ a bine e eak hano sha a she hano, a shi a a neke imbɔɔ wato a ner a bin a yera aner e icer egbam ke feŋ imbɔɔ u gonati u nɛne imbɔɔ hari imbɔɔ ha nana na tabatar inte ke kɔtɔ a ban a ban. a bin u uere inkononi ni ocui ke feŋ ashi imbɔɔ a ka kpam tɔ ama ni shi imi in ceneŋha ne a aka aha a ner sha abiwi a ni a kpami a dok ni he bɔɔ a adok ni he? Ashi imbɔɔ a hide Bɔ a cirki he u udé a bin a sha abiwi a ni a kpeai ino u aaki u turu. u neke iŋo a shi a nia jepi e ino ni u aa ki i jeiu je he iicibi a ner a shaabiwi imbɔɔ a sha a aki a ko abiŋ a sha shei, uner ijeu a aki a hana ko ubin shiu u she asha kpenine nia ciya bine e iye nyom u shiu u jiika a ni a lehi inte niu utari uni ajaa wi inte iwei icenhane ni ode o tuk ocui u go hɛeti a jea ni nehe enɛr ishɔk i hwei imɔɔ u diyɔ tuk e go ahɛ eti a nine e ner ukuo bɔɔ u diyɔ. abom a tari a jee he he u nwe u tuki shɔhɔɔ unweutuk? Kuma a neke imbɔɔ a kpama inte u shiniu go a yea ioye she o she kama go oyei oyei obnene a shɔi oyei o nyiŋ. tɔ ubinne e iye u wa sha shɔshu biwi incenhane ni inte inte, ke naa shui a hide inte ni ode ni ke koinya ni inte na a inde nike gui jeei nie itengash ime je guti uneke iye a sha shɔni iwei e ite ngase nia fene iteŋgadshe a shi na kpea u bin shiu biwi tɔ amma uneke iye a shamɔ. rkei itengashe, e ikrrigo ashi a ate riga a nyi asher ke ni a akele iye iye a sha ni a kpea a bine itengashe a shi ha abemi tɔ ime ina shui inte imte cokoke mte ina kɔtine, ni ino uner a abuta a ashu ni ino uner a ruke ce ni iŋo m ge e inak inaa shui ni tui nani ninimai e itɛngashe nia daki inyini o shui a akele inmo i nyi nio shui aa kelete ni ke nɛke a guni a kpea a biŋ n kononɔ nie iteŋgshi a ma daki a aaŋa a toishe te shaha ke baŋa adoki enaŋa ama <noise> u binɛ u kpe iya bani In ceŋ hane a geinat be a kami ni o otena atena je u demi ni a tenna je u demi a teshihe a bine ete ke ni ushi utari umɔko u bine ino u shu kpea tɔ ubine iye yom shu jiika ni a shɔni ode inte incen hane e iye utari una jaai inte iwei. sai dai u gur e inte u gu heei nite hɛti inte bik ke jehi ijiii ni iye ni ke e shui iye ni e jehi a akeleteniye ni ijiihi u cok o bine ete ke she kpea hiye umɔ u hau iye she aa iye she yi shi he ni a bana ai inte. abina shu u ushe idan bik a kila shaa akoi u bin in te kepeahi teŋ gashe iye shu ubiiye a tuk inte ni a je abin hane tɔ. keina shui iye ni a ma yishi he uhau kpe inte ni a bana a maa bana jaai inte anɔɔ anɔɔi iban nike tari e ktɔ aban aban ni ode ni obé intekuma. ubine ime inyomi shi iyaa kuma inashui, coko nekeiye asha doki eceye a heeti iŋo o ushui ihidé tɔ umau kpea icerke ino ni kpea u kpamaa neke ni shui iwei o ushe ubine e iye ushi a neke asha abema u jeehibɔ u bine imbɔɔ a tari na tuki i coko a biŋhane a nwe a shi a hee a hari i hara a hari ihara icer isheyɔ Abom kuma a yatihe icibi ye a hepa abine e be ko nya a ko a jee a berta a jééa a tarihe niaeile iye amma bika heti anwe a doki icer shi kpea iŋo bik u shɔni u bine ino u shihu kpea u shi u shɔ ni ocui ino u shu jeewi iihɛu? Ino u shi u shɔni ocu iŋo nyom a sha ba gbeni ino a hɛti ma jeea kpea ubriŋ shu ubiwi ushu ni u dok o ocui ba. oca biku shar ino weaka ashui ino dur udei u jeewi ino ni enene eicer a sha ba jee iŋo he ni a gbeni ino eti aa ke jee je kpea ide shi ibiwi ni in jawi icibi? Ashina dok inba. ke na shuwi ni a hide ma atani bera a jeehi aneke abiŋ she kpea uneke biksha bei iyibije ma beihe udei iyibije ni a bin hane banana bai ni sauki shaa ke bana koti e ibana a ke gui iban. ubine e ime nyom m je ishi iya a yei kuma ina a shui ushe ubunŋe inte she kpea ni ubine intew ni a yea e ushe umaa u udaki yumaa uaai ni a mau ujaai ionte igbesha ni a cirkihe inte udé nite ke she gbesha nia shooa aban aban